Eey, so tawi yiɗi defde ñaamdu hakke dottanɗe tati tawa kuutoriima tan ko ndeman- ndemanteeri, ina weeɓi haa maayi. Mi defan lacciri, mi waɗa bannge. Mi defa haako, mi waɗa ɗum mi waɗa e dow lacciri e. Caggal ɗum mi tuftoro dene demaaɗe. Ɗum woni wonii geɗe tati tawa fof ko ndeemri.